Дар Таиланд обу ҳаво тропикӣ аст, гарм, намнок ва сербориш. Сол ба се фасл тақсим мешавад: фасли гарм аз моҳи март то май, ки ҳарорат метавонад то сию панҷ дараҷа расад; фасли боронӣ аз моҳи июн то октябр, ки боронҳои шадид ва кӯтоҳ давом мекунанд; ва фасли хушк ва сардтар аз ноябр то феврал.